ia, bôkà amy ny raha maniry: karà ataon̈y soja edy ai man̈ano iaorty zay ziô raha vita bôkà amy ny soja. Bôkà eo fromagy, avô koa zen̈y karà ataon̈y manga ndraiky froioi àby io zen̈y mety an̈anaovana jio ràha maniry fo jiàby zen̈y.